Laha gny fandokoa gn' endriky gn faritsy; da tsy maintsy farita heky: "aia gny faritsy holokoa. <noise> " Am tany faritsy ho lokoa mena, da asia <noise> tsipiky igny hoe: "eto gny faritsy asia mena". Am tany hasia mavo, <noise> da asia tsipiky hoe: "ety gn' asia mavo. ''